أجيله أهلين، إيش لونك، اليوم عندي فكرة وايد حلوة، إيش رايك نطلع نتغدا مع بعض؟ والغدا هيكون بمكان هادي، ونجتمع ونسالف ونجضي الوجت ويا بعض.